Kunimni muzeyda o'tkazishni afzal ko'rardim, chunki hayvonot bog'iga borsam <hesitation> yuragim eziladi desa ham bo'ladi. Hayvo- bechora - hayvonlarni qamab qo'yishganini ko'rishga chidolmayman. Muzeyda esa <hesitation> har xil eksponatlar, qadimiy, tarixiy <hesitation> narsalar mavjud antiqa davr har xil davrlarga xos antiqa buyumlar.